Tɔ, ɔka nwanɛ a dɔ kucɔ agaakɛ, ko ovɔ̄, ko nna. kutu kɔ tri ovɔ̄ si nna nkpi wɔ ki ko wɔ di dzi daanɛ nɛ bɛ, kin nna wɔ a pɛ manyi kɔ̄ iwɔ wɔ di cɔ kɔ̄ na, ka bɛ nkpī wɔ nɛ. Tɔ risii ɔvɔ̄ kɛ na, nko di ɔ tri ivɔ̄ lukpɛ itsi wɔ kɔ di diba agita ko nipɛrisi, ɔ di bɔ ipɛrɛ blɛ ɔ naa ise kɔ daa agita bɛ ma di ba, ɔ yuwɔ ba kɔ bɛ lin kinyɛ, kɔ para ba ava, nki kili nyɛ loo zwazwa na, ɔ zɔrɔ kili loo. kili loo nimlɔ gɔnɔ ɔ zɔrɔ jara kili jɔɔ kili-imlɔ. Tɔ ipɛrɛ blɛ nkɔ dzoo dɛ, kɔ naa ise, iba ma n kuba wusɔ nguni wɔ zaa lukpɛ tsi na, ba pɛ ku wɔ naa ise kɛ na. Blɛ nkɔ dzi daanɛ nɛ kɔ yuwɔ ko giita ba kɔ di bɛ harr kɔ kɛy nkpī kinyɛ ba nɛ zan, ɔ wusɔ ba zhā kuba ba-zhā kuba pa abli ba kinyɛ kuba dri manyi kɔ̄ nyɛ blɛ sarɔ nkɔ̄ mijɛ zaa kplakpla na, ka sarɔ mijɛ ki nɔ iyɛɛ ki nɔ bɛ kukwe isi wɔ manyi ki nɔ bɛ kpiiwɔ ki nɔ raasi wɔ, manyi a pɛ ki iwɔ di yuwɔ agita bɛɛ kucɔ manyi ki nɔ pɛ kaa pɛ n-n-nze wɔ, n-nkusi ribli wɔ ko nipɛrisi, a pɛ nsi ribli wɔ nɛ. Tɔ, risi kin di da nɛ, agaakɛ iba kɔ̄ tri ba lukputsi ki ba pɛ wɔ, iwɔ pɛba ko nipɛrisi, kuba ni wɔ bɔ kuba pɛ manyi kɔ̄ cɔ ba a kɛ nɛ. Kutun ovɔ̄ kɛ na, nkɔ̄ ma ovɔ̄ ncoo, ɔ bɛ loo kili kɔ ma loo itsi manyi. Ka pɛ manyi ki itsi icɛn kan para an dingi jɛ kɛ. Tɔ ipɛrɛ kɔɔ be maa jɛ ki nɔ jɛɛ nɛ, naa bɔ, ɔ̄ da agiitā bɛ ma dɔɔ ka tā, ɔ da agiitā bɛ ma dɔɔ ka tā ipɛrɛ blɛ kili jɔɔ nimlɔ, ɔ shɔ̄ nkwalɛ di ba kuba swe, ɔ shɔ̄ nkkwalɛ di ba kuba swe, ɔ ra si ba kɔ guso ba nzwana ribli. Tɔ, ipɛrɛ blɛ ɔ lɛ ba loo lukpɛ itsi kɔ ma mijɛ kɔ niise, ɔ da agiitā bɛ di ba. ɔ niise kɔ ipɛrɛ kɔ̄ za nɛ, ɔ da agiitā bɛ ma di ba ɔ du bɔɔ ipɛrɛ lo blɛ ɔ bɛ lɛ ba loo kɔ niise kɔ dzi daanɛ kɔ yuwɔ agiitā ko kɔ di bɛ, di zala ki wɔ wɔ dzi daanɛ nɛ di bɛ, iba ba wusɛ agbā wɔ baa pɛ ki cɛ la ka tri la nɛ a di bɛ bɔ, ban lo kinyɛ kuba zɔrɔ kpa ban yɛɛ, nkɔ̄ mijɛ ma za kukpla na, iblɛ ma ban iya gɔ mijɛ gɔ brɔ kuba dzi kuba bɛ manyi kuba pɛ kɔ̄ cɔ la ka yuwɔ la nɛ nɔ kɛ, manyi kuba bɛ ta agiitā nɛ. Tɔ, mi nɔ kpɛ gɔɔ nna na. Nkɔ̄ jɛ kisi ipɛrɛ blɛ ko lukpiise la ki la loo nɛ, ɔ du bɔ ɔ ni minyɛɛso ba yuwɔ nna kuba bɛ, agaakɛ ba kuba bɛ. N kuba bɛ zan, nyɛ nɛ dzi dɛɛ bɛ, nyɛ nɛ dzi dɛɛ bɛ kuba bɛ kuba bɛ loo cici, blɛ ko ipɛrɛ ki la vɔ baa rogo dɛɛ si ba agiitā ba aglo nɛ, kɔ̄ ni ba bɛ loo, kuba loo lukpɛ abli ba, kuba yadaa sɛ bli ba kuba loo kuba tā agatā nɛ. Ba loo kuba tā agiitā chaan zan icɛn kɔ sho kɔ pɛ kɔ̄, ba di ko nyɛ pɛ cɔ kɔ bɔ nɛ, iba ban kpɛ li lukpɛ ba kuba gɔ ba gugise na. ɔ dɔ bɔ zaa, imɛ ma mijɛ ki nan dɛɛ. N di bɔ zan nna mɛ cwe ni mɛ wa, iwɔ ma miyɛ kɔ naa dɛɛ, naa wɔ ban cwe niwɔ wa. Tɔ, wa nɛ drɔ kɔ̄, agaakɛ wɔ baa pɛ wɔ kɛ na. Isi lo kpɛ kɛ, ɔ iya lɛ dza kutun adza muna kɛ na, ba lɛ dza ma loo itsi wa. Ba lɛ dza ma loo itsi ko manyi mu lɛɛ ba kuba du bɔ nɛ, ko runo lukpɛ ba tsa loo na, amma kuba lɛ adza ku itsi kuba na ba agiitā, ipɛrɛ kuba zhiitā bɛ kuba dzi daanɛ nɛ zan, ko ni dza nyɛ lukpɛ ba a pɔɔ kan dansɔ naa ka naa nkpi nma kɔ bɔ. Tɔ wa nɛ a kɔ̄ iba ko nyɛ a pɛ nwa kɔ bɔ, kuma. Nki ba ni nma kɔ dzi daanɛ nɛ bɛ, nka ni wa ka zaa nma kɔ na, an dansɔ naa ritre kɔ muna, dɔmin a pɛ ki nyɛ zaa nma mɛ na. Ivɛ ki la ma ki agaakɛ pɛ abli ba bɔ, kuma, ba pɛ ki nyɛ dii mɛ na, nyɛ nɛ tri mɛ na, ko kuma nyɛ nɛ di yuwɔ imɛ na nɛ. Ipɛrɛ blɛ ma ɔ ni nna, nki wɔ di zaa wɔ di yuwɔ na kɔ bɛ kukwe si nɔ ka zɔrɔ mba si wɔ. Amma nka di cɔ kɛ zan harr ka naa na na da ka kuva kutuma, ka raa si nɔ, ko ni bɔ, inɔ pɛ manyi nyɛ nɛ nɛ inɔ yuwɔ na. Nwa nɛ kɛ na.